देगी से हाम्रा लाइफ मे कथी जूदल बा हाम्रा लाइफ मे आवी टाकला देगी न चढल रहली भाल के बात ब कुछ दिन के । महकुंब गेल रहली नहाया त उआहब हाम्रा संगमघट मे पूगएके लागि हाम्रा देगी बुक करएके परैत रहे त । हम्नीके पर आदमी कटना रुपया सय रुपया लेलख उआहब इंडियान पैसा टहके सेक्टर नंबर चौबीस से संगम जायला । त हम्नीके पाच जाना राहली पंसाय रुपया तिरली इंडियन पैसा आ उ के बाद हमीके देगी मे बैठाली त उहब बारी निमन लगे बैठेके । पूरा पनि उप्पार पहुरैत रहली फर्स्ट टाइम हम बैठाल रहली देगी मे बहुत निमन लगलख आ उ के बाद देगी मे बैठ के हाम्रा देगी वाला एकचोटी लेगएल । संगम घाट संगम घाट मे उतारके हम्नीके उजना कपड़ा ऑपड़ खोल के मज़ा से आसनन कर्ली ओकरबाद आसनन कर के बोतल मे जल ऑल भर के घर लेको आयल राहली सब जाना के डेले पाप ढोयाल ।